पोसिमिअ होद्बोत दुलोन, बुलिगोय्नो कोर ग्रिसो, रसिम् हन्स्क्रिति बिखेक् कोए, पोदि जुगोर्, हधुनि ग्रिस् जिबोनो, उभिर् भबे हिपए से। ग्रिस् इल्पो मनो रुपोत्, दोख कोरोन्, अबे जोनजत्। जितु वेनस्ति मिदुर् इलुर् दोरे, भस्कोज्जोत् देख जै। ग्रिस् खय्दो होइसे जोल्पन्, फेतसिस्, पगोरिअ खय्दो, अरु हथ्पसोलि दोरे, होतेस् उपदनोर् बोइकिस्त। ग्रिसो होन्गित् अरु नित्रो होइसे, परम्बोर रगो ग्रिस् होन्गित् जजिब् अरु प्रए नित्रो होइते, होन्गोति रखि अन्सोलिक्, बिनोत थके। ग्रिस् होमजोत् पोरियले, उलेग्जुगो भुमिक पलोन् कोरे, बोयु जेस्त्रो हकलो, प्रोति होन्मन् अरु, होनिस्तो पोरिबर्खि, होम्प्रकोत्, परत् प्रोबोल्, अदि प्रोबोल् गुर्त पोन अरु कोरे।